<hesitation> lony rac us par ndoob lany gyw, lai paty, gizacany basur roo, txi nu’za sty cuany na lo gohbziny lázë, ni rzaca gux-gyw lany rah gyu’h, gyw’h ni naa piz lony.